रेलकि बारेमे सोचतपेति यातायात, प्रविधि और विकाससँग जाकि सम्बन्ध देखत हओँ । नेपालमे रेलमार्ग सुस्त गतिमे होएसे फिर जाकि महत्वपूर्ण भूमिका हए । विशेष करके आर्थिक वुद्धि और दिगो यातायातके ताहिँ । व्यक्तिगत रुपमे मए रेल यात्राकि अनुभव खासए ना पाओ हओँ काहेकि नेपालमे रेल सेवा समि–सीमित हए । पर जा आर्थिक रुपमे सुलभ, वातावरणमैत्री और प्रभावकारी यातायात प्रणाली प्रदान करत हए । विशेष करके नेपालकि तराई क्षेत्रमे रेलमार्गकि विस्तारसे व्यापार, पर्यटन और आवागमनके सहज बनान मद्दत पुग्हए ।